Ny karazana kivà ndraika: misy kivà dia, de misy a kivà azo tandegnana an-tanàna, de kivà dia io dia io a misy fosa, de loup; de kivà tandegnana an-tàgnana ndraika a: chien de salon a, cotton de tulear a, berger allemand a de bulldog.